העלא איך וויל וויסן אויב די ווילסט ארויסקומען מיט מיך פאר לאנטש. איך וואלט פלעין געקאלט און געזאגט אז זיי זאלן מיך צוריקקאלן אויב זיי זענען אויב זיי קענען ארויסגיין פאר לאנטש.